Nopok oynani tozalash uchun: tozalash suyuqligi suv va sirka aralashmasini oynaga sepib. So'ngra, yumshoq latta bilan oyna yuzini yumshoq harakatda tozalash kerak!